دوی اکثرآ غوښه، لکه ساسج یا براتورسټ، له کچالو سره خوري. سورکراوټ، چې ترخه بندګوبي ده، هلته یو مهم خواړه ګڼل کېږي. د جرمني پخلي ته اکثرآ شړومبې، ډوډۍ او مستې خواږه خواړه ورزیاتوي. د دوی پخلی د ژمي د سړو ورځو لپاره مناسب، ګرم او تغذیه‌يي خواړه لري.